Ok a moni gera kavai ugamagi kupakupa kia luara kilalana moni wa ia wa puka kilanai e kilagi ao moni ia rakava lamuna ne moni ma gera nama e ma geraa rakava <noise> moni gera rakava kiakai au pana inaina kupa kupa wa fiva gera nama kalaranai ma pana vekila moni gera rakoua aonai wa la ani rekeara auna ina ao ria ana au gekuugamagi ma eau geku ugamagi aonai pene au ai gekumoni a aluaona au ariku ka ma gera moni e veomai na ia a giara ia ma gera tapua namana ma gera ririwana kamura wa auna aniani namara e arina ne au pere wa geku famili ga alu aonai numai ai geri gema moni kamura wa veaira numa ia e veamaina numai ia wa moni na ne moni gera rakau a laini ra rekeara wa auka no ai ma monira ne wa ia ma monina e veamaina aonai ne e ia ene venia wa ia pana venia ia pene eveeve eau ra wa eve vaolokana ia ugamagina eve vanaginawa ia ma kapu kai o iagena rugaruga kiana geve leana wa ne pene ia ai ma monina pene alaoa nai ia genai wa ugamagi rekea wa pa ene wa pia wala na ia eve monina taimuna wa ia ma gena ririwai ia ewa kala ia pene kila iape kala ia pe amonagi. E ia pene kei or ia pene nuganugai oi owala gune ole aumu oi ai gemu iova wa kwalana wa moni iavuna e lakana aunai wa moni ia ewguna ia moni ma iavuna e lakana auna wa moni ia ewaguna ia moni ma iavuna ne ia pene ma monina ema ruga alu a aunai oi pe nu kwana okalana aunai oi eva kilamuna ewaguna ono laka moni era ono apia ono laka oi a ove va waina oi wa moni o apiana kwalana oi inagemu pere vonu oi gemu ririwa rekea pie gele gele pie gugulu ne wa ia ma monina pema ruga alu auna gera kilai mo oi ono raka wa oi ono kala ne e aona taim e aona aunai oi ma omu ove gia alina e ove ugamagi rawalina wa ia kei na ia ma monina pakunai ne au ia gena inagulu a kalarana gena tapua a vuligirana gena merki a vuligarana ana ani ani a nanunarana na ia wa ma monia pakunai ne ia pene laka piai ia wa eau pana kala veniria na ia numa aonai mo ne ia ene kila wa e ia pio ve kala e ia pio kala e pio inagulu agia e ia pio ve kilagia ia gena ririwa kilara kalra kapulea raimo ia <noise> ia ga kalavo kalavo na wara wa ia ga inaguluna kwalana moni gen iavu pakunai <noise> na moni, moni pere eve aikina or moni pere. Eve eve lekwa lekwa na wa eau wa iavu maparara rakai ge aona ia mapara ga wakule waina ne gera maguli veai veai ra ga walao magulira veai veai rai ga magulina wa na moni pene laka oana wai ia arigira gea kamurana gama rigolo rai ma monna wara oi pono ripa vealeva e pono gia ilia pa gena ririwa e ia gera ugamagi kapulerai <noise> ia pe kalavo kalavo ia pe kolema kau wara wa moni gena ririwa pakunai wa ia wa monina pakunai na moni gena nama kavanai auna wa ugamagi ka or aikina ugamagi kava koikoi ka ana kilagira aura wa ka wa moni ina nama kwalana evea maina ne pe gia aoa <noise> raira geria naura or gera famili aunai ne rekeara iana ai gava namana aurai iana pe alevara pe vakavara lealea aura geriai moni gena iusi pe kalagi namanama ne pene moni gea inagulu moni ia e veamaina aunai moni auna ia pene ga ugamagina moninama kwalana moni ia pe apia e ia pe kala gia e ia pe voia rira namara kiara of tapua namara kiara e aniani namara kiara iana ga Moni gera kolema kavanai ne pene ia moni ga giana auna ia ha kilana o pave moni ne rorinai wa au eia anave kala lelea ne moni gena nama wa ia gerai pene au kwaua aikina ga maguli agiana no gera ririwa ama kia pe voia ga ugamagiana aunai wa moni ga rawaliana aunai wa ia paga nama wa gave pe aluali nama nama peve kiagi veveni namanaa wa moni ga api lakai ana warina ga voiagiana garia oana ne ia ga wa moni awai ga inaguluna wa gave gavereripa vevenina or gave vakana make make na ne moni gena nama kwaua wa iana pe gia awa e ia peve kala namanama pakunai.